Ny fomba fampianarana tantely filovody aminanjy igny anh <hesitation> amin'igny izy anh afaka miaro tegnany, ohatra hoe misy <hesitation> raha manafika zany izy anh de igny no iarovany tegnany, akeo koa anefany anh amin'ny filovodiny io no misy poizina. _x000D_ De ifandraisany am'namany koa igny satria amin'igny no misy ahafantaran-jareo hoe ry i anona si na ry i anona.